Ny mahasamihafa ny soavaly sy ny apondra an, ny soavaly an, avo kokoa. Sady lehibe kokoa ny soavaly. Ny apondra an, somary fohifohy no sady somary ivaiva no tsy dia matanjaka loatra izy izany dia tsy afaka <hesitation> tsy afaka ampiasaina amina zavatra <hesitation> Tsy afaka ampiasaina be izy izany e. Ny soavaly an, matanjaka tsara no sady marani-tsaina dia afaka anaovana zavatra be dia be ny soavaly.